Kohvimassinaq ummaq tuu jaos, et kohvitegemist <hesitation> mugavambas muutaq. Näq tegeväq kohvi automaatsõlt valmis ja kõik <hesitation> jäägiq lätväq näide hoitlahõ.